لو مجبور أثبت عمري كنت بأختار عمر الثلاثين، لأنه هذا العمر تكون فيه نضجت عقليا وعاطفيا، صار عندك وعي أكبر لأهدافك بالحياة بعد ما زلت في فترة أولوية، جسديا عندك طاقة عالية لتحقيق أهدافك والطموحات، أحس أنه العمر المثالي لعيش بتركيز وتحقيق لغة التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية.